Eh, o Sri Lanka o l'é ascì un de quelli paixi che no conoscio e donca anche in sciâ coltua no saviæ ben cöse dî. Mi sò che da-o Sri Lanka <hesitation> vëgne o té, tante spe-tante-tanti ingredienti che se deuvian pe-o té vëgnan de lie. Però de atre cöse no sò, no sò dî.